मेरा परिवारमा हम पाँच जना छौ, आमा छन्, इजा भया, वावा भया, बुढी भै, चेलो भयो । आमाको उमेरचाही असी वर्षहैलै बढी छ, बाबाको उमेर साठी वर्ष पुगिगयो, इजाको उमेर पचपन्न–छप्पन्न पुग्या होलो जसो लागुन्छ, मेरो उमेर पैतिस, मेरो बुढीको उमेर चाही बत्तीस र चेला उमेर चाही भर्खरै पाँच वर्ष पुग्दार्यान् ।